I I said it before I na like like noise so unnecessary noise can make it I can’t sleep unnecessary noise a na I na I na like it any noise la can jeh you jeh make noise where will na give me no understanding no reason I can’t hear it a can disturb me.